Kamion nak este or lëꞌwu ney yanta, gunu nak par sëwu, lënuna zuzë siy par sdzobma <hesitation> neyu bol- bolante, gununa xc̲h̲al par lëꞌwu së, neyu diꞌt sdzob guꞌn nak bas sdzob diꞌt xkë di xkë neyu, diꞌt xiutsëw xigitsuna lëꞌkga neyu tit kaj win, neyu kajuela diꞌl xiutsëw guꞌn or lëꞌma c̲h̲ey mochil o bekwaꞌn ga xiutsëwu.